طبعا عشان تسلق بيظة أول شي حط قدر فيه مويه وخليه يغلي، بعدين إذا غليت المويه حط البيظة بحذر استخدم ملعقة عشان ما تنكسر أتركها عالنار من ثمان إلى عشر دقايق حسب وايش تبي إذا تحبها مسلوقة تماما أو شوي طرية. بعد ما تخلص طلع البيظة وحطها في مويه مثلجة عشان توقف عملية الطهي، بعدين قشرها واستمتع فيها ها الطريقة سهلة وتطلع بيظة لذيذة.